Kua mbaemɨmba raɨ raɨ, kua ei iyapoareta, jetapeko omborɨ kua yandeɨvɨ, jare yande ɨvɨrareta, jaereta mbae potɨgui oekɨ iyei, jare ojoye ïru mbaepotɨ re ogueyɨ, jukurai jaereta oyapo, jaeretako oau yeye kaa iporeta, jare iyivite rupigua